E questa a l'é anche diffiçile. Intoiçion a l'é uña de quattro fonçioin fondamentali da cosciensa. O pensiero, o sentimento, a sensaçion, l'intoiçion. O diva o psicologo che intoiçion a l'é quella fonçion psicologica che te dà perçeçioin in mainea incònscia e quello che no se capisce in çerte deçisioin